Amma fa no ngatta non a anndi woɗa, ndaru ilagonmi ɗo mi golla, garɗa joɗiɗa nangirɗa batuti, bata kaɗo, bata kaɗo. Batuji latiɗi meɗata anne komi sai ni, to rammi. Da mi gaynoni ai ta waraino ɗo ila nane. Umma ga Alla dillu mi heba golle annan mi tindinano a nani, un hawre bone, hawre bone un bellinako e wodi amma tawaɗu mehita a waɗa komi anani <hesitation> wawo min kollata fu minoddete.